عشان تغسلين أسنانش بشكل صحي، استخدمي فرشاة ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد، بللي الفرشاة بالماء، حطي المعجون، نظفي الأسنان بحركة دائرية واهتمي بالأسطح الخارجية والداخلية، استمري لمدة دقيقتين، واشطفي بعدها فمك بالماء ولا تنسي تنظيف اللسان.